Erei <noise> kuae iyembokate <noise> jevae mbaeti <noise> ipuere omborikatu <noise> esa kuako <noise> mopeti <noise> máquina <noise> ipueretaviko <noise> opa o <noise> oikomegua <noise>